Ty fomba fanamboara hala io: <hesitation> raha vorovoro aminy eny iny, faroratsin'iny, misy raha zay aboakiny baka anatiny ao, la apetany amin'ny toera raiky. La tateriny amizay iny taritiny amy toera raiky ery koa. La iny amizay avorovorony avorovorony avorovorony avorovorony zany la iny amizay misaka io fanaorany bibikely, fa misy bibikely reo hombeo la tratrin'iny.